<noise> yëre wolof soo gisee ma taamu ko, damaa bugg a yiw, sol yëre yu jot, nëbb sama, muur samay cër. Moo tax ma taamu yërey olof. Dan ko sol ndax yëre wolof dafa <hesitation> hiw, dafa jot. Lu tax ma bëgg koo sol pour doomu aadama njaay lu bëri yéppam <hesitation> awro la. Loolu moo tax ma bëgg a nëbb samay cër. May sol yëre olof, yëre olof neex ma. Déedéet bokkuñook tubaab yi ndax buñ nee yëre olof, yërey olof dafa jot. Tay mun nga sol tubéy mu taq si sa yaram bi, te boobu gënalut ma walla nga sol mbubb mu taq si sa yaram wi. Li ma gënal daal mooy yi ma sol yi yëre olof yi mu yaatu si suma yaram wi, bum fiire. Duñ boolee bëgg yaw yaay seet li nga suwaa rekk ak lu la arañse mooy tax may sol yëre wolof. Man seetuma kuy xool lu la tëye, man suma yëre bu yaatu bi laa taamu. Moom laa bëgg yitam. Lu ci waay wax rekk lu baax des na ci yow waaye yëre wolof daal moo ma neex.